باش تسلق بيضه حطها في كاسرونه فيها ما بارد و ضيفلها شويا مليح باش متجيكش سامطه و غطيها و خلي الما يغلي منبعد طفي النار عليها أنت غلى حسب كيفاش تحبها إذا تحبها مغليا صلبه خليها تغلي عشر دقايق أما إذا تحبها نص نص و لا سايحه خليها تغلي غ سبع دقايق و منبعد حطها في الما بارد باش تبرد و تتقشر بسهوله و هكا تكون كملت بالصحه عليك.